Alura per i müscui u për la forsa a van bin anche li tüti i cibi, anche le verdüre al cuntrari dë lon ch'a s'pensa, le verdüre a fan bin anche për la forsa, ovvio che la carn a scauda ën pochetin dë pi, la carn dë pulast o dê bucin a fa pi forsa che la resta përché al e ün aliment dë sanch e cuindi a fa cum a s'dis a fa pi sanch però tüt ënsema a va tüt bin për la forsa